Li pianti nun ponnu sèntiri duluri pirchì nun hannu li nervi comu a l'armali. Li pianti hannu tuttu un sistema diversu e macari li cèlluli sunnu diversi pirchì pi putiri campari hannu bisognu di cosi diversi rispettu a l’armali. Mentri 'n armalu ca havi duluri lu fa capiri cu la vuci, li pianti quannu nun stannu boni lu fannu capiri cu lu culuri e la caduta di li fogghi e ca nun crìscinu chiù.